நவீன சமுதாயத்தில் மரபுகள் முக்கியமானவை, ஏனென்றால் அவை மக்களை அவர்களின் கடந்த காலம். கலாச்சாரம் மற்றும் சமூகத்துடன் இணைக்கின்றன. அவர்கள் சொந்தம் மற்றும் அடையாளத்தை மக்கள் உணர உதவ முடியும்.